Mɩnɛɛ mɛ dɛ lɔ ma yɛ maadzɩŋtá ɖɔñkɔɔ, mɩnɛɛ mɛ ma táa yála ka tɔŋ fɛɩ ŋʋ tʋna ɖaɖa tɔmɔ kodzémɔ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋ yelé maadzɩŋtá káná, káná báásíya ka wɛ kawɛ fɛ álámɩná. Bʋʋ bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋñ yɛ maadzɩŋtá, ŋñ ná sɩ bʋʋ dési ŋ sɔkɔrɛɛ yá dúúnia. Ñŋ álámɩná lɔ ŋ wɛná maadzɩŋtá, bʋʋ desiyá ŋ sɔkɔrɛɛ dúúnia ñŋsɩ dí mɔsɩ ka kɛsɩná, ŋñná sɩ álámɩná wɛná ɖaɖa tɔmɔ tɔŋtɔñmɔ gbaagba, ŋñná sɩ bíɩ ŋ wɛná maadzɩŋtá, bʋʋ dési ní, ñŋ wɛná maadzɩŋtá, bʋʋ sɔkɔ fɛnɩ tɛfɛ álámɩná tá sɩ ɔ tána maadzɩŋtá dúúnia mɛ ɔɔ.